أفضل انه يكون فطورى بسيط، ااا- شى كرواسو، أو فطيرة صغيرة مع فنجان القهوة تبعى، فى الصباح الباكر فى هدوء، وا- لكن ما أحب، ما أفضل كمان أنه أول الصباح، أنه أكل شى ثقيل على المعدة أو هكذا، لأنه بيأثر على لباقى اليوم.